Olokkoloq majaq e lanreq baunna iyana ritu panning apaq amo to sedding naullena tama baunna ri laleng ingeq deq to